Mberembere mbere ya mundu wuoothe araikania, kiria uratia gukorwa ukiroria kwi uria urarikia, mbere mondu tuaue tariu wanariu twarikanangia mbere, tene, mbere mutumuthumwanake wuothe agirirwe ni kuamba kuroria mucii, mucii kwa kuria mwanamwaria huyu arauma. Mwanamwari huyu akorwe aumite rwathori w angina mutheri. Mwanamwari huyu aumite <noise> kuria kwi aria mategarwa. Aumite kwa arogi, aumite kwa aii kana aumite ku. Mbere nwanginya wambe urorie uguo mbere wisirie uroro wa mwanamwari huyu. Kuma vaa, usoke uthii kwikwi urorie mwanamwari Huyu, uko ukoro wa mwanamari uu, nondu toge tariu ndingikora ni na miaka mirongo itano, thii ngure kamwanamwanamwanake athii agure mwanamwari wa miaka mirongoiri. Iyo matinginyitana niundu, uria ni mwana, huyu ni ki <hesitation> uyu ni mukuru. Aya. <noise> mitugo, <noise> mitugooo gwi kindu kiothe kiria wagirire gukorwa ukiroria mwanamwari huyu niguo oyaani mwanake agirire gukorwa akiroria. Athii kwi mitugo. Mitugo ya mwanamwari huyo irana atia Nii ni mumarua kana ti mumaraa, haya nathii na mucerera. kana nathii gwike, ngamwithira kaa tiko ngamwitira, koguo no mb <hesitation> mbere nwanginya nimurorie mitugo ya mwiritu huyo I iviana atia Kuna rau, mucii kwa a mwanamwari uyu kuriana atia Ngina, kwao e beha e- e- etusaga atia kwi muthuri wake. Koguo, nwothii kurikania kundu, no kw angina nike ukoragwa akiuga. Kutheri koguo anariria ungimurikia ana auka gwaku mucii, aaakorwa nake urenda koga. Umurere, ndoreganir koguo <noise> ukethirira mwiritu huyu, huyu wathii kurikia, ndakeganira ni kiria wakorwa ukimura nundu. Mitugo iyo arutire kwi ngina. Kuma rau, nwanginya urorie mwiritu, huyu uthaka, uthaka wake. Nundu ndungithi kumundu athiiciaga ku. anakorwo ni ndukari mundu athacaga kugura nguo iria akwona niyo imwagirire. Mwiritu huyu ni mwega kaa ti mwaro Ti mwega. Ni mwiru kaa ti mwiru Ti mwiru. Nwanginya umucagure urorie, <hesitation> miguu maguro make, mumbire wako uria uriana, kana ekari atya. Mugendatie nake uguo I, kirindi ikevuraga viura kana tiko ikeruranga vuva igikuroria Ti ikuroria no, woca kamunyerere kariana uria karianau nikwambiraa mitugo kana wega wa mwanamwari huyu, avian atya Nimwega kwi andu Ti mwega. aagu, ucio ta. Akorwa tuta niuroria mumbire wa mwiritu huyu, mitugo yake oria arianaa anakorwa, nwakore nguo migumbire we ukaithi kuguraga no, mumbire wa mwiritu huyu, mumbire wake uriana atya Ariana uguo I uyu ana agekirwa njambusari hawezi katheruka. Ati wana kaguo nwanginya urorie mumbire wa mwiritu huyu uriana atio wone, niwambagirire Niukwagirire, kwi aria makuthii kumona makaumb makaugaga, ng’ania uracaririe raria ragirire niundi wana aroretie uguo ni mwega. arua ki mwiri, no mitugo urai muroriu mbere, ni miega ki we. Kuria aumite urai muroriu kiwe, ni kwega. Character <hesitation> miaaa mikire yake, kuu mucii, mucii kwaa ng’inaa. Kuriana atia Ni kwa kuri kwii guteragwa Ka nikwega. Koguo mwiritu urio ni wat hu maundu mau moothe, mbere waambi kwambure kwathomwa ukuru, ukuru wake. ni wa miaka ikumi nawewi wa ikumi na iri. Vau niwalaban no ndukaqure mwanamwari mukuru kwiwe na miaka mirongo itano. Indi io nwogure cucu. Ayia mitugo. Mbere wayaukuru, wathii kwi mitugo ni miega, kwi mitugo wacora wathii kwi miikire yake iviana atia Na vau niwathoma kuma vau, ucokire wathii kwi mucii kwaa mwanamwari, kuviana atia Ngina nike wugaga Kana tike wugaga Mau moothe wamanyitanithia mau mothe niwanyita mutumia uria ukwendaga.